Azafady mba misy raha tiàko horohony amignareo zay rô sy za izy io fa misy zaza hagnano fagnadina zay za sh amignay ao maray da mba ta hangatiko zany itegna hoe ampidimpidigny e raha tegnominareo maresaky amignao na hoe mba hazagnony eky zany mba ho maray agnareo magnohy anazy, raha mety i zash mba miala signy zany.